Min kaa cukaaku am welo mi njogii oo. Ana way hono lennguruure ɗo ñoƴii buton muuɗum oo tan walla kanngel ngel tan waɗa kili lililii. Ɗun nii non. So wnaa ɗun kaa won yogaaji ana to duu, moƴƴinaaɗi cakkitiiɗi, ayyo a ñoƴƴan buton. Jonkaa <hesitation> So sona. Ɗi jooni ɗii kaa non mbayi.